Shongiri kulu ma digdan gin duta, adem inga fa ken alir, manga fa ken alirei. Ai fa shongir digdan gonaya, ai wala ai fa menjimu, wala alikair ani fa menjimu. Yani, hikir igina ter, bahar ea ziyada moni, kulu ma zidkan uu fa ken haji eak alir. Lakin hajg alinanga firgi, yani, meskin ekon ken gugnin tani, galban ekon ken kab ken tani, fagni ekon ken koos ken taani, wirjafe ekon ken kidein tan terunoneni shongarika ziyada kikani nouri kon fa bareka tichiumo wala haramaimu wala uosaimu lakin adem bagide shongirka kunin tani kummoninakir mesilina aw kummoninakir bagninn wala meskin eka gugmun tani, wala fagni eka kusiro mun tani, yani, duniyal wall irin nane fa nog ka muga, amra muga, arabia muga, mallika mugjeka fekirmun tani u fa eka chir kawrinna, yani duminanga firgina, duminanga firgina, ai koosesi diya <hesitation> bad ana weaka tirusan, bada kummon eka tirusan, aw fa ken nourn eka alole imuna, jame eka fa ken gugnole imuna, <hesitation> sebiel eaka ha ken menjiro muneinan, galban eaka ha ken gerikirole imuna. Kulu ma shongirka kuni, <hesitation> orgon digda kir firgi sa_ziyada kir firgan gerka, ai menjose damu, aie- ain geiri dogo.